إي طبعًا، أنا أفضل التخييم بالطبيعة لأن التجربة فريدة وتهدي الأعصاب، بس الفندج ينفع للإسترخاء ليلة بفندج فخم ولا تخييم بالطبيعة.